اكيد طبعا هفضل ان انا يكون عندى قدره فالتحكم فى الحيوانات عشان اعرف هما بيفكرو ازاى و كمان لو فيه اى حيوان مفترس حاول يهاجمنى فا انا اتحكم فيه ان هو ميهاجمنيش و لو فيه اى حيوان طيب حاول ان هو يعمل اى حاجه اقدر اساعده ان هو يعملها ب ان انا اتحكم فيه ان هو يعمل كدا او كدا او كدا وكمان لو فيه اى حيوان مفترس اقدر اساعده ان هو مي-مياكلنيش ولا يعمل اى حاجه فيا